لو الراوتر معلق مثلا ممكن اشد الفيشة وانتظر مثلا يعني خمسة عشر ثانية كده واحطها تاني او انه انا احذف الشبكة من على التليفون عندي وادخل كلمة السر مرة تاني وفي نفس الوقت استنى عليه الراوتر لحد ما يرجع مرة تانية لو لسه مش شغال بكلم الشركة.